Makanan yang khas di dae daerah kami tu yang aku galak nian tu lempok lempok dian, lempok dian kak ye diboat e kan dayi dian tob bahan e tu dayi dian, nah a karne abe ye tu manis lemak kan jadi aku tu galak nian dengan lempok dian kak, lempok dian kak ibarat kate men je wang bilek kak tu ye tu makanan yang pas nian ontok wang kitek wang musi kak, karne dian di tibek kitek tu kan banyak, nah ntok men makan e bae makan diannyo langsong kan angat di awak toboh, jadi tu la wong- wong tue kak bile kak ngelola dian e kak, nah jadi betemu la dengan kelolaan yang name e lempok dian, lempok dian kak dayi dayi <hesitation> penyingokan e tu lemak model itu, jadi ye tu modah dimakan ontok bayi- bayi pulek ye kan lemot, jadi lemak ontok wang tue- tue pulek jadi dak dak seberape itu e dak terlalu nak gigi, wong tue kan biaso dak katek lagi gigi, jadi ontok makan lempok dian kak modah ye dak pulek nak nak disengot nian dak pulek nak itu dikemo be pacak, jadi ye makan e tu modah aman model itu kan, jadi lempok dian kak pas nian ntok makanan khas itu yang aku galak nian.